कहबो घूमे जाइके बाटे न त हमनीके अकेले न जाके संगहतिया संगे जाइके चाही। अकेलहू जाइके ठीके बात बा उ <noise> खराब बात नैखे लेकिन हमनीके संगहतिया संगे जाम न त उ दोसर बात रहैये। हमनीके संगहतिया संग जाम न त हरेक हरेक हरेक समयमे हस्ते रहम का हमनीके असंका चिज सब होइ। आ बहुत निमन निमन चिज सब अनुभव करेके मिली हमनीके संगहतिया सब संगे निमन निमन चिज सब सीखेके मिली निमन निमन ओकनीके ओकनी संगे हमनीके बिस्वास बढी। आ हमनीके कौनो नाया ठाउमे जाम त अकेले जाम त कुछो समस्या होइ त केहु न रही त उजगा हमनीके दासा होजाई तखून्त्रा कथी काम लागि हमनीके संगहतिया सब। आब उइहे ठाउमे हमनीके चार पाचगो संगहतिया संगे गेल बारी आ उजगा कुछो हमनीके समस्या होगेल त उजगा हमनीके संगहतिया सब रही न हमनीके मद्दत करेला उहेला। आब जैसे कि हमहु सोचले बारी कि कहियो हमे अपन बाइकसे मुस्ताङ जाम घूमे त हम अकेले जाम त उजगा हमनीके दास होजाई। कुछो होजाई रास्तामे त केहु न रही हमरा देखेवाला त उ कारणसे संगहतिया सब बेसी हमे अथि करम कि हमरो संगे संगहतिया चाही। आ संगहतिया सबके मनाम कि जाइला कि संगे संगे चल कहके आ संगे जाम त उजगा मौज मस्ती होइ निमन निमन चिज सब सीखेके मिली खाईके मिली नाजरा सब देखेके मिली आ बहुत कुछों सीखेके मिली का रास्तामे जैसे जाइतारि न उ ठाउसे बेसी जौन हमनीके रास्ता माहे गेल बारी न उ ठाउके रास्तामे हमनीके सीखेके मिली। मन्जिलसे निमन हमनीके उ रास्ता जेतना हमनीके गेल बारी उ रास्तामे सीखेके मिली।